Alagna alongany ny vovoka. Mangalaka famafa, dia diovina izy, alagna vovoka io. Vita zay, sasagna amin'izay izy, na mety hoe mampiasa siphon, karan'zagny. Zagny hoe asivana ranon-tsavony zagny. Dia igny amin'izay vake agnadiovana ananjy.